Bosaji do mari doiru, zazzabi be ndamba. bosaaji do nyawa wakkati guldum ko wakkati pewol, to ndu nyawi bedo yara ndu ha babal lekki be hokka ndu lekki heba yamdita sata.